ווינט אינסטראמענטן איז דא די קלארינעט, די סאקסיפאון, די טראמבאן, די- א פיקאלא, <hesitation> דאס זענען וואס איך געדענק. א הארן, א שופר און שוין.